ஒரு சிறுகதையை எழுதுவது ஒரு பலனளிக்கும் அனுபவமாக இருக்கும், இது உங்கள் கற்பனையை ஆராயவும், உங்கள் தனித்துவமான குரலை உலகத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் அனுமதிக்கிறது. செயல்முறையின் முறிவு இங்கே:யோசனைகளை உருவாக்குதல். மூளைச்சலவை மனதில் தோன்றும் எதையும் மற்றும் அனைத்தையும் எழுதுங்கள். உங்களை நீங்களே தணிக்கை. செய்யாதீர்கள் இது ஒரு தெளிவான படம், ஒரு விசித்திரமான கனவு, ஒரு செய்தி தலைப்பு, கேட்கப்பட்ட உரையாடல் அல்லது என்ன என்றால் காட்சியாக இருக்கலாம்.